छोटा व्यापार चालू करे के सीधा स उपाय ये है कि पहले देखना है कि व्यापार हर कौन कौन सा जगह में चल सकत है। और रॉ मटेरियल के जुगाड करना है कि हमके सामग्री कहा कहा मिल जाहि और सब समान ल एक जगह ला कर व्यवस्था बना के व्यापार चालू करना है। और थोड़ा सा प्रचार प्रसार करना पढ़ी फिर आप के व्यापार चालू हो जाहि।